Afirike du sud ɓubol mun dun kaŋum dun ana hewi, ɓurde wulare mu dun. Ana wula duu so ngoonga ley anndal an kaa. Tawan no neɗɗo wiiri nii, ɗee leyɗe neɗɗo heɓaayi yahde e muuɗun, so ngoonga. Sikke kaa fuu walaa ñalawmaaji ɗii ngaldaa metteyoo. Won jonkaa ñalawmaaji mo naange yaltataa, walla ngaldaa du leeruuji ɗi naange yaltata e muuɗun.